بفظل أنه يكون عندي القدرة أني أتواصل مع- باللغات المختلفة أنه ههجدر راح أتواصل مع وايد بشر بسولف معاهم نكون صداجات بنن- بننجز الثقافات بينا لكن الحيوانات لأ ما بفضل أحجي معاها بسولف مع البشر أكرملي والله.